אִלסַרָאחה, חֻסּ אלחֻכּוּמה תַווַזוּן בין אלנמוּו אלאקּתסאדי ו אלחִפּاظ עלא אלבִּיאה, מאשי תֶחְתַאר וחדה, ו תִחְלִי לאח'רה. אלנמוּו אלאקּתסאדי מֻהמּ בּאש תִخلֶק פֻרַס שֻغل, תְחַארֶב אלפקר, ו תּוּר אלבִּנְיַה תַחתיה. ו ولكין אלבִּיאה אִלא תְחַרבּת ג'אדי יולי אלתא'תיר דיאלהא סַלְבּי עלא אלסחיה, אלפלחה, ו אלאקּתסאד חתה ראסו, אלחַל הו אלתַנמיה אלמֻסתדָמה, מַשַארִיע כיתחדמ אלאקּתסאד ו ولكין בלא מא דַר אלבִּיאה, בחאל אלטַּاقات אלמתג'דֵדה, אלנֻקל אלנָצִיף, תַשְגִ'ע אלפלחה אִלקוֹלוֹגִיָה, יַעני לזוּג מֻהִימִין ו لكن מאשי עלא חסַאב בעְד-הם, בַּל מע בעְד-הם.